Fannuji fasta e risi muɗum kanji noye e ɗi ɗuɗi. <noise> E nen to yiyayi ma ni fasta tan womni ira no fali ira, <noise> ira makaroni, e rigatoni, e oza, e gabatomi, <noise> e bamiktili. <noise> E ɗe ɗefu e ɗe tawa eɗe fasta, mogatini, ditalini, tagilatele, e ɗe fu e tawa e nafa fasta ke kewi ma <hesitation> e ɗe buri non ɗuɗugo.